Koa sendra raha karanjegny zaho zao lazaiko ananjy mbao miangavy fao efa aligna dia aligna andro kay mbao ataovo moramora hely raha magnenonareo azafady fao zahay efa hoandry azafady indrindra